Lilindraza mampiavaky an'Endônezia: ñy fankalazà ndroze ñy fety fiafarany ñy ramadany, aminy ñy vola fivavaha masé ho any ñy silamo, manomboke aminy ñy fihandohany ñy vola saoaly, manahakan'izay koa ñy fanaova ndrozy ñy fety eepy, io fety bevata manadanja aminy ñy foko belinesy endò a Endônizy ao, manahakan'izay koa ñy fanaova ndrozy ñy.